Eee niŋ i ko tubaaboolu ka a fo miŋ pasiyansoo, telu la mandinka kawo i ka a fo wo le ye ala mutoo. Daa woo daa niŋ moo bi jee niŋ a fankata a ye ala muta jee. A la kayiroo be a tara la jee le. Mee niŋ a maŋ ala muta jee, i be a je la doroŋ, a be a fo la n be ňiŋ ke la, donku, a be koronto la doroŋ. a be bo la jee, aperee ate wo ke noo la. A ye taa doo fanaŋ maa, a be korontoriŋ, a ye bo jee. niŋ a, niŋ a fankata a ye ala muta pari do meŋ, a la kayiroo be a tara la jee, a lafita miŋ na, a be a soto la.